قرأت كتاب العقل الأبلى برشحه عع لغيري عشان هو بيفهمك ليه عقلك بيي حركك بالطريقة دي وإيه المؤشرات الخارجية اللي بتأثر عليه بدون منت تاخد بالك أو تفهم ده ليه حصل فبرشحه لكل الناس صراحة